<noise> toh – toh Ay dinga nwari te din di a nagu kuso ga kul nimaŋ daŋ hari bobo no, nima ta bakiŋ zarmai ne ama te hari ba ama te gude, zam ba ate hari na ga yay, diŋ maŋ daŋ hari bobo na ga di ga nagu kuso ga, nidi da nagu kuso ga mo asi te apki, dinga ba ama fun kuso ga mo nima daŋ hari ara diŋ dan hari ara diŋ ma niga wani ma daŋ madaŋ hari ara har dungo, diŋ na har dunga daŋ ara din na dake danji zo bon take naga tun kai. Da tum kaliŋ ma kosu ka kuso yuŋ kala ma bori, diŋ na yuŋ kala ma bori, nidi kala ni nima gisi diŋ gi gisi no, dimo niga dake no hankaŋ niga ba ka dake nima dake kate amma ba suba sai da bara ga kusu dake bara masi naŋ haro ma kaina bara ma naŋ haro ma ba da bara ga ba bara nwaro ma bori, zam ba a ba no niga hinka zabu. Nwari kaŋ bar ga te ko dayau she wo ai bar ga hari me bai, da maŋ chi ya bara ya dakiki no, bara ga haro iyaka me bai nwari kan hari kaŋ ga wasa bara nwaro se. Amma kuluŋ da bar fo yaŋ si bai, han fo yaŋ ama te hari, han foyaŋ mo ama nagu kuso ga ama di, haŋ foyaŋ mo bar chindi ma hanfoyaŋ I nwari si ba te apki bar fo yaŋ mo nwari ga te apki, nidi barai zai I fai, bar fo yaŋ di ini no nwari I donda no bar foyaŋ mo dimaŋ dini no albarka no iga daŋ aga ,di na albarka daŋ aga mo nidi haŋ kul kan ga bar na albarka dan idon yo wo ra, albarka ga furo no, amma bara si sobai ka albarka ka, albarka ga sobai ka ka fun, ka sobai ka tuŋ tuŋ ka fuŋ no bara si di inga nwaro apki. Amma <noise> toh – toh